أكثر حاجه تصعب عليا النوم هي الحس العالي كيما نباح الكلاب، الأصوات المرتفعه في الشارع خاصة إذا كانت متواصله طول الليل خاطر تخليني منرتاحش، ساعات الصوت نتاع عقارب الساعه يزعجني برشا خاصة إذا كنت متوتره و عندي أفكار في بالي، نحب الهدوء تام باش نقدر نرقد مليح و نفكر.